الخدمة اللي نقدر نكون فيها مزيانة هي الخدمة ديال موجهة. حيث كعجبني نساعد الناس ونكون في مكان ديال التواصل مع الناس. و هاد النوع ديال الخدامي، ككون فرصة باش نوجهو الناس، ونعطيوهم حلول لمشاكل ديالهم ونچولو ليهم الحجات لتجنبو باش ميوقعوش في المشاكل في حياتهم